Sulõpää vai pastak, tuu tüütäs niimuudu, et tint um seeh. Sulõpääl um tint ja pastapleiätsil vai pastakul, tuul um pasta seeh. Et tuu um sääne, noh nigu <hesitation> pastakujolinõ tint sis. Noh, ja sis tuuga kirotatki.